Anzara asan'ny zavakanto amy fampivoarana ny tegna, ny anjara raha: mananatry sady mampiala voly, mangala gne sorisory amigna igny <noise> da esy avao koa gny mampita raha vaovao, da mivoatra hoazy zashy tegna. <noise>